Los alifantis gastan la trompa pa alimental-si, bebel i respiral. La trompa es una alargaera dela narís i del beçu d'arriba, i está hecha de músculus i niervus. Los alifantis la gastan pa alimentus, augua i sotrus ojetus agarral. Tamién la gastan pa tocal-si, caricial-si i mesmu comunical-si con otrus alifantis. La trompa es mu assensibli i les premiti de sentil el ambienti alreol. Amus, que la trompa es pa ellus comu sabel palral!